La binaf terewopia adefan deni, kot lawa wan bolta pia man, taita lawa dumaha ako, dubjili dumaha ako bana ako fulere, pia man onan kapana kanjo nyabam.